दिगितल् चमेर बोहोत् एअस्य् उसे करिबु करने जुन्दुल कमर् लेन्स थ्रोउघ् दि लिघ्त् तो पस्स् वरे। प्लुस् तसो जुन्दु लिघ्त् तो पस्स् वरे न तते लेन्स् तो फोचुस् करे और् फोचुस् तो जुन्दु सेन्सोर्। इमगे सेन्सोर् थके हेतु चोन्वेर्त् होजे एलेच्त्रिचल् सिग्नल् तो दोरे एलेच्त्रिचल् सिग्नल् तो तसो प्रोचेस्सोर् तो त्रन्स्फेर् करे मन। त्रन्स्फेर् करे अरो त्रन्स्फेर् करि केने जुन्दु मन प्रोचेस्सोर् थके हेतु ब्रिघ्त्नेस्स् जुन्दु चोलोर् थके। हेतु मिलबो करने भल् होज् अरो प्लुस् अरुशर् जुन्दु सिग्नल् थके प्रोचेस्सेद् सिग्नल् सिग्नल् थके हेब्ल एत। इमगे च्रेअते करे इमगे च्रेअते करे गेने जित च्लिच्क् करिबे छ्लिच्क् करे गेने हेतु इमगे तो चप्तुरे होजे। तो चप्तुरे तो हेतु दिरेच्त् चमेर मेमोर्य् चर्द् होत् जये। छमेर मे मेमोर्य् स्तोरे हो जये तो ब्य् भ्लुएतूथ् चोम्पुतेर् मे त्रन्स्फेर् हो जये।